कोरे ये एक जमीन खानपाचे सदन आनी कोरे सगल्या खानपाचा कामनी वपार जात। कोर्याक फुल्यां धारीची प्लेट असता आनी तेका दानो लैलोलो असता। त्या दाण्याक धारण आनी ते धारीची प्लेट जमीर मारून मठी कडपाची अशे पार्टून करून करून वोंको जात।